अवको तीन चार मैना समय राखिवटी मुइ एक सानो व्यापार व्यवसाय सुरु गद्यौ भुणिग्यावटी एक मुई क्याफे खोल्लु चाहनु । जैमा बजेटलै पाचँ देखि सात लाख होस् । अनि सामान्य परिकारहरु पाइउन्, लोकल फुड तै टाइपका, चिया, कफि, अनि रोड साइडतिर हुन्या स्ट्रिट फुडहरु, मम, चाउमिन ठेला टाइपको एउटा तो भयो । अर्खो भुण्याचाही हमरो लोकसस्कृतितिर पाइन्या हमरो घरतिर पहाडतिर पाइन्या माडाहरु भया, माडा र दुध दिन्या, माडासंग दहि दिन्या, माडासंग तरकारी, तै तरिकाको जो स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्यबर्धकलै हौ, स्वास्थ्यलाई फाइदालै गरोस्, अनि सस्तो पनि होस्, सब्बैले खान रुचाउन्लै, तै टाइपको चाही एक सामान्य क्याफे खोल्द्या, अनि तैकी लेखा बजेटलै कम लाग्द्या भ्यो, ठिक्क सजावटहरु गद्या, चिटिक्क सरसफाई गद्या, तै तरिकाको कम क्षमता भयोको, पाँच दश जना बस्सु मिल्या तर आनन्दले पारिवारिक मौसम पौन भुण्या तै तरिकाको खोल्या मन छ ।